To, sasana, na-amɛ zhiji na-amɛ uladɛ una ɛti teni, yaa shɛ atɛ njɛ uladɛ atu kwunaŋjɛ gaa ga, ɛti zhɛ to tono ujita ga ɛɛ hieŋ umonde izhiji nu-uvwungwa, no tulubo ti biye ngɛ zhinjɛ, na aka na nge leyi malabu, um nazhɛ ma lapa malabu, nzhɛ ma nda aduwa, akana nga njɛ aduwa, nzhɛ ma laya malabu. Ngɛ zhɛ ma zhɛngananɛ igɛtɛ ti-iyi heri nu umonde nzhɛ ma nda aduwa nu-umwamba mu iwɛ ma aka agwatana mbiyeni nu-ubanu na ngɛ zhɛ ma bana hwayɛ. Na aba na atɛ njɛ aduwa atɛ banɛ nu miauŋ mi mi, nshɛ ma imangaga aŋ. Akana nga imangajɛ aŋ, ɛ zhɛ o hwulo umakarata, na aba na ee hwuri umakarata, nazhɛ ma ‘yaga iyimɛenyɛ nɛ ngɛ ma ya, kwo ta’ama maa ma swa. Yaa shɛ kaa uzhokwu vwɛ, nzhɛ ma ya uzhokwu. Ntɛga tɛta vwɛ, n eri ma ya uzhokwu ma bana ma zha mo hwulo-ugondu. Na aba na nge hwuri ugondu, yee xhe yaa namɛ, ga umonde ata asavwugwa ta’yaga tu ulwa te etwenyi ɛm tusotulonu te etwenyi tu na to kwuno nge gwure nazhɛ mu hwulo. Ugondu, to, nge hwuri ugondu, gana elele unwana cɛ nzhɛ ma ya iyimɛnyɛ. Aka oko nzhɛ ma ya iyimɛnyɛ nu nhwana, aka oko kaa n eri me gwure ni-ihwɛ. Nu gana ata, gana ata ta ngɛ zhɛ ma nama. Geri ba ogogo ata uwa ici-urwumɛ nzhɛ me gwure na zhɛ ma ya yimɛnyɛ ya, ma, ma dwula meni mo woto. Gobonu jita bu utuzde, gaa go nonu ngɛ zhɛ ma nda. Nu-utuzde, ma ‘yaga tusotulonu tu ukwaya no ogogo ata, nazhɛ yaa shɛ yee cimi nga kwunanjɛ mo gwulo nu-da-ugondu. Ugonyi gə əə suka umashini um, gana go nonu namɛ, namɛ, namɛ o utuzde nge teni iwɛnɛzde, ga go ngɛ zhɛ ma nda maa gaa na nga nga njɛ nu-umonde uwa izhe ci ogogo ata ti ‘yajɛ kristen uga ɛɛ hieŋ kristen klas ugɛtɛ aa umwamwa en uu, uhwɛ wa atwa kraist maa anjɛ shɛduwa. Nhenshi iwɛ maa na aba ibɛ- na aba twoz- utwozde uga ɛɛ hieŋ alamis, nzhɛ me gwure. Ta nda, ma ndaa nan a gana ata nga nga njɛ nui-uvwungwa uwa ci ogogo atɛndatu. Ogogo atɛndatu ga urumɛ ga ɛɛ hieŋ, ga ozhe um ujita, ibɛ ya omo tono, oto tono, tɛ ‘yajɛ tusotulonu tu uyutu, ugata esemberi, atwa na too tu ta zha ete gwure oto woto mulabu. Gobonu ajuma, tɛ ‘yaganamɛ no ogogo ata, atwa ta twa uwa shi duwa nu ucwɛci. Na aba ibɛ, jita bu usati, te gwure, ma bananana ugondu, nge beni ugondu no ogogo ata te gwure ata nda ukwaya. Nhenshi uwa ici jita bu-uladɛ. Nhenshi maa gana. Uwɛ tu nama tu uraiŋ ga ama nama, yaa ‘yajɛ kaa upurogram nshepi namɛ sowuni tusotuloni ti nya ti su, ti shepi nya na-amɛ ujita ata, nzhɛ ma ganga, nzhɛ mo, ugondu ata nzhɛ shɛ ma nda uŋ jita ata, nzhɛ mo hwulo. Gana tu hwuwayɛ go, nga shɛ ma nama nu-ugondu, ama ‘yajɛ iyi tenenji, ibɛ po nga zasaba. Gana tu upurogram ga njɛ uu tusotulonu tuga tɛ hwuyɛ bwo, nnamba yɛ nge te genji tugwo ugondu. Nheshi maa gana, ama yaa zasa iyi namba, ugondu ngɛ zhɛ ma nda. Iyi inamba ta.